. Móo kay aihaŋuġaɭo alalaniŝãĵe paske bubia. Maanangemi nóñeleli, moimiġaɭo ŋon buxenga. Ñóo aniluŋe, áñi, baebo borenaleniboo áḃemi buxingali, amiñaźaźa bubianuḃuyab. Móo nna iɭeruḃaebo bámbombo, boarongemi niḃuxinga káɭelokambuzim édoṗ kaɭo ñaźibia, ãɂ moreiniḃaeb bámbon. Boḃuxingali búñadianiḃuġus, boḃubiali búñadianiḃuġus, bóroñele muñadianuxunumuɭie óñelehom.